Ndikka mi nebda e soobiraaɓe am, gam taa noddi e soobiraaɓe ma, on volay haala kujeeji, kujeeji duuniya nafay ɗi on. On mbo annditay ndenno, on metay haala ñamrugo yeeso ko'e mon e duuniya.